Na kit skartarja njerën te këto dia më përqej më shumë të zgjonisha na menat njize e të isha bellu produttivu menanvet, però ë një shurbes çë u naturalmenti ngë jarrënj të bunj, cioè u kam un’indole notturna e më përqen të… jo më përqen, më vjen facili, lexhu të rri zgjuar te notata e mankari shkruanj o bunj ndo gjagjë te notata, natën, inveci jam e mpinjarem të kërkonj të zgjonem menanvet njize, ashtu mbrënvet makari jarrën lodhët e flë e kriar un circolo virtuoso.